Ko hewtate a goɗɗo, ko ɓuri handuki kanñum woni, anda, anda hibaru wuro maɓɓe, anda ɓee ngoni dañooɓe makko, nden mboo anda ɗume diina mo watta?